अगर आप चांदन के कंपनी मां काम कन, त आपते सबसे पलि अपणू रिज्यूमे बणौण पड़द। जेमा आपा बारा मां सरि जानकारी रौंदि एक कागज मां। त एक कागज मां आपे आप कबार पैदा व्हेन, आप के राज्य बे छिन, आपो गौं कख चि, आपा आप क्या क्ये चीज पसंद करदन, क्या चीज नापसंद करदन, कथ्या कंपनी मां काम चि कर्यूं। सि सब चीज एक कागज मां ल्येखी ते तीं कंपनी ते भ्येज द्योण। तेका बाद कंपनी आपते साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ते बुलौंदि।